Pahi qu'án teníu de hazel estudius científicus pa vel que los animalis tramitin la su conocencia de generación en generación quandu namás qu'ai de sental-si i diquelal alas vacas i alos chotus pa ve-lu. Los mamíferus aprendemus alas nuestras crías pos, velaí, ena criança. Craru, no tienin l'albeliá mesma que los umanus ni el celebru peru pa ellus siguil vivus es que tramitin los sus comportamientus.